di timu a kwiyan min a furu mwemwene ka n kaban i kini sine min kasi timilantu mi ka teniyu mi̱ yiu yilangang ma dau firu min fire ti̱ma ka ya mi fire time mi katite ka ng kau wu ng riye mi kak ka teni yiya limlime wu ka yan nur minu ki ribe ka ribeku, mi mila ka chi bwesimu kasi a no kai mi nur kang nur minu a ka dulim dulime nga man nwebu mi bwesimu a kai mi nur min kaba ti ka teniyu ma katenga ma yiyilanga nga mi le didi kan mi chiri a didi kan min le didu kana mang da titu man yo du ma da titu ma yodu nangangu ka yamin made man nwebu fwiti we dine nur minu i kwang i mwi mi mila ka chi ka nan kikile kidange komi no wure ka lewe du mi nur kana chi, fur minu i mwe ka wure ki budu ko mare diyu mun ng kun mu nura ka chiye mu kaba ka teniye, mi kai mi diwudiye mi ng kini kang kilang mi ng ya kachi chi tu a lele mi nang chitu a yo kini siin wu min kun mi kabba teniyu min nura ti chitu wudi ka yandu ka ng kaban kini furi mwemwe nge nibu a mami chiyu a limlim me nge ka mang ya ba kilimange kiyandu a ya <hesitation> burangu a la bwimiyu ka ng ko ba kilimang a lewe ng nur minu kiribe ka ribe ki̱ mi̱yidu mi a ng tete kwama kin we tikinan min a kuko burang a la bwimiyu, a kuko mi bau tichitu wo mayabu nan yoko tunge niwu ko be makayi mi̱m mi̱ladu mi tete kwama a nangang mwitu a ma dukan a ka niye yo mun a ki̱ tike niya na ku chita a dakan tu kang ni yo mum we kakkangu, nanag chita yo kan nang kikile kidange mu wudu kwaruwe we finu a ne kwarwe ke ni a nang ya chi ka makaniya mang miladu chitu mang yangitu ka ti chabriye mang chadu mang niti bwesim mimu ka bwesimimu a chabe ka ki yidu ko nene mwan mabe mi yedu ko kwama mabe a wudu ni minkwaru a tunge nii wu a be maka miye kin a mabe ka makatini kang kidi mang miladu. ma yi tu bwesima mi ni wana kwama. bwesimu ka wana kwama min ma mwan ti kwama ka ni wananne min miladu. miya fiko ka ma yika ko nge mi chutime mi kaba ka teni, mi̱ kaba teni timu gajibu gajine mi nweka limang timu diko ki yakayaki mi suu timu <hesitation> nibu kasi ni a no siye chi ne man nwedu dine timilangti̱ ti ti̱kaban tenitu a ti kaku mi yitu ka yilang mi kabatika teniyu mi mati ka nanangu, ka ma si chate mi cha chatitu mwan yadu mi fwati yamu we ku min minukun yin <uninlelligent> mi cha chatu dine wuremiye nir minu dulum dulum mi dangdu mi ane ni a lan mine we ane nii kwama a ke tiyang mine we a ne nii ng kwama a kuwe kini riye tiyang min, ka kwala chitu tinang mine we, mi a ng kwama a ke ka min, min miladu dine a makayi a wudu mi wariyu we finu ane ware we, ma chadu ma nodu ma mwe kachi tamangu yinang yinang we a bwi miyu, mi̱ kurtinu mi we yo chabiya mi kwama makati ni wu a yabe. Ke ki̱n ma ma aya a chatin ke finenangu beni twaba bunitu ni ri̱ka tewuduwe ware mi miladu ka di a lenge, yo ma kila lo ma wiin tuduwe yo di a lenge man twaba bunitu yo di a lenge mang wu tinuwe mang fire lo man kaba teni mang nwe mwe mi ru mwe mang kurtibu mi mina fura, ka mang fwa yame ka mi ka tenge niwu a nwen ne kiye du ko mu kati te we a nga fura nga mi nur minu mwemwe di ng di kuko kini ka timilang nan chitu ayo mwan mwedu mi katu te we fura ka min fwayemu we fura min ni kun ne ka ng kur we nur minu ye mi fwati yamu minu mi kun dine dine kilimang kiku ma ya a nur minangu nang kilimangu mi man nangang man di ng kuko ng <hesitation> kono di a le ma cha chatu ka ng le kane mi kaba teniyu we gugangu ta ya niminte be nan batile be dukokoyen we wu, kin ki kaba ti teniyu wuko te ki̱ridemi diki te kuka, wuka te ki ride mi diki te wuka ka ng ke mang kudo dom kiyadu ka tuyu ma da duume ma tibutiye mi fwa tikafweki̱. mi kaba ti tene ka kabaku be nan ki kadu min mi kadu we yi dine wureniye keni ya nur minu kwang mwe mi̱ mi̱la ka milaku dine kilimang kwamang a mami diko man nwe tibu kayan nure, kachi no bwesimu a kai ba chi bayim yin kang nur minu dulum dulum kuko kwadu ma ko tibu wuko, mi mila ka chitu ma ya ngi kuko kwaditu mi kabati ka teniyu mi yi ti yilangu, yilangu fa a bwin bu kitwanlang ka chi min a kuu ka chi mi ng sweswe, wu yo mi mikdu nang wu yo mu mikdu dur ka ki timilantu fu mini mwe min miladitu min ni kwama diwanu mi n kin a chakaki a nang makayi̱ tiyang kin a me ki makaying a nang wudutu kwaru we finu a ne kwaruwe yinu miyi kinu mi kina ni ti nuru we nibu a makaye ng chaku ti ng tikinu ng ni ke kittu ti kinitu ke dinkinu aya rikaku ke n chadu kitimeko we dine kin a yi ko ka muni kin chiti kube mu wine chakka ni ke din kinu a ya rikaku ke ng chadu kitime ko we dine kin a yi ne ko ka mun kini chitu kube, wiine wu kin chaku ng ni dine din kine min ni kwama diwanu dine ki ni nuru min chakkin wu wukine mi yidu mi ma nangang kine, mi ma nangang kini wumi minitu wuko mi yidu mi a dami numi we chitu ng ke timi tu a yo kin timitu kin anang komitu deleku kuma min miladu, mi ma furi mwe dine ng kwama ki yomi dalakiku kwama ki yomi delakiku chitu mang tau kang mang wetu ki yomitu delakiku chitu ma takan we tu kiyo mitu dalakiku kasi no mang kwala wule, ka n yal we dinkine mang yimbu kidangu kitume ni beki yadu ki makayangu dine ng kin a fwa kini dukan ko kin, kini wuri makakiyu nawen neka bedu n kin mang ka tume ni keme ni nang ni beka makane ka ne ka kuke ni we finu mwan yimbe ka bedu beka mamin makakiku we fi mwan swemine nang chita yo min yidu mi kwama kin a mabe min mila diwu min a dulundulun ne min mila ka milaku mi tewuduwe ki bau ka minu mi ka no baibe ani neka wudu kwaru we finu ane kwaruwe yinu ki wudu mitu fweramu ka chika ka bwaye kami a tumebu ni ki̱ yidu n kun ma i ying ka ng ma nye mwan yatinu kuma ka mange min yatinu nan yoko fur mwemwe we kachi nur minu min miladu yinang yinang dine n kwama n kin wu a yo mine kin nan nii a ke kini chitu. Ki fwedu tikinin mine ki makayu yinanyinang tu yinu ng ni bilimu tewuduwe kin ki maka minu min yaan dulum dulume fur minu mwe diyu ma yaka chitu timilane ka nang diwu man <hesitation> rin dikan swar wu nibe a bin mine, mi kin a yo dulum dulume a leti bwesim mimu bwesim mimu a nang milatinu a nang maati chitu a le tu ayo n yo chimin kiwali kitu wenga dutu chitu ke n kawure a ya yayu kin we ti̱tti̱nitu ka ya fiswe ko kami no ka le fire ka ya fisweko limang dine niwu kini dulum dulum ka le fiye a laibu nibu, nibu ki swaanti ko niwu kini furi mwe mwe nang kangu diwu muna furi mwemwe kami no n chire filang muya fire ni ka kune ki yintudu ko kai kao niwu ko da kini kang kilang diyu ko kun kini furri mwemwe ko kabu ko ko yotin dang dine diwu mwan ya chi ta lele min milade kabu mo ki matinu ane nii ka kudu ko mun kini kayan nure kabu kile ka a mabu dilan diliren dine wure ninye mun kini ka furu mwen mwen mun ma ka timilan yinang yinang we chitu n tewuduwe a makan a nin ko ke n ya chakku tu nang chitu ayo mi yidu mi diwu min mi ma fur mwemwe ma yiyilang ma mang ka nan titile chiye we ng lo wu dur mine mi nwe tamange yinang yinang